Ko ɗum njifti hoore, ɓe njifti e laamɗe ngal. Ceede waawi heɓɓude kadi jam e ko ɓe waɗi hoore rewɓe ngal. Kono, ko nguurndam ngal sabu e jam e ngam njangol fiyaangu ngal, kono ko jengɗe ngal haɓɓude ndiyam teddungal